דאס וויכטיגסטע זאך ווען מען איז פארקילט אדער ווען מען האט א פלו איז צו רוען, מ'זאל זען צו טרונקן גענוג, מ'זאל עסן גענוג, און מען זאל זען צו נעמען מעדעצינען וואס טוען בארואיגן פיבער אדער די קאוף - די הוס.